Segondo mi a-o mascimo, mah, quattro ò çinque giorni. No son tanto informou perché no mangio inte nisciun mòddo o pescio ma creddo ch'o segge davei indavei delicou da conservâ into frigo ciù che a carne e ciù che tante atre, a carne diggo presempio de vacca ò comunque no de pescio. Creddo ch'o segge delicou, delicatiscimo. Segondo mi, mi se ma- mangesse o pescio e savesse che ch'o l'é stæto inte un frigo çinque ò sëi giorni, no sò se ô mangieiva tanto voentea.